Bella vita, po passai ua bella vida cheria pagu penzzamentu. U pagu e inari togada pottai, mancai non sia meda. Chenze inari no <hesitation> no è ua bella vida. <hesitation> Finza chi tengiada u bellu traballu, poi. Si è appagau de su traballu e salludi. Salludi e bastada, cheria. Salludi e dinari po ua bella vida.